إي طبعًا، أنا <hesitation> أفظل السيارة أجدر أتحكم فيها وأخذ راحتي في السفر، لكن <hesitation> الدراجة <hesitation> لكن بس بدراجة ممكن تكسر مني ما أزهق وأتعب بسرعة القطار ياخذ مسافات طويلة جدا.